Gny fomba fiasan’ny frein zao amin’ny bisikleta, de am'guidon iny fa misy vy zay, de iny fotsiny potsirinao am'tagnanao igny, de mijano bisikleta anao igny. Amin’ny tômbily koa i am'tomboky no anitsahanao anazy.